والله التعليم كلش مهم للمجتمع حتى يميز الصح من الخطا ما اظل يتبع شخص ويحد او حكومة وحدي او مكان معين يجي يتبعو وهو ما فيهم كلشي ولا يعغف كلشي بدنيانو ويظل يشتغل يشتغل يشتغل وبزت بهذاك المكان وهو لو يتثقف شوي كان عغف مصلحتو والشغلات الي تضر.